أني- أنى بنفضل التخييم في الطبيعة، الحياة البرية تعطيك راحة نفسية تخليك بعيدة عن ضوضاء الحياة وتوعطا، الفندج فخم وجميل، لكن الطبيعة لها سحر خاص طبعا، والطبيعة تعطيك ال- الاسترخاء إللي إنت تحتاجه على الأقل سنويا مرة واحدة بش تعرف تسترخى، تعرف تعيش حياتك، تعرف تشوف الحياة.